عشان اخيط زرار على قميص اول حاجه اجيب زرار لونه مناسب مع لون القميص تانى حاجه هجيب ابره وفتله والضم الابره مع الفتله عشان اقدر اخيط بيهم تالت حاجه هجيب الابره واحطها فى الزرار وهو ملزوق فالقميص و اخيط كام خيط عشان يتلضمو مع بعض وبس كدا هيكون جاهز